Too ɓii ku kwan ɗa na ɗi pee retyit an yi ngurum mop, ɗang a na nguni a ngu lukut naan kume se, kat a na ngurum ni lukut naan ɓaa man a ngu kwan ɗaa ɗom ti ya ɗe kaa ngu ɗe ni. dang a na ɗi orr naan ɗi orr ku naan ɓit, ɗi orr ku naan puss, ɗi orr ku naan kɨnjiikɨn ɓaa tɨ kai et ya ɗe a ngu ɗe kat a na ngu ɗi wal yi ngurum mop, ɗi ning ɗom yi ngurum mop, ɗi na kɨdoon mɨ ngurrum mop ɗi na jel mɨ ngurum mop, ɓe a tɨ kai et ya ɗe a kaa kaa ngu ɗe ni. kaɗang a na koon ɓe ɓam ni na me ngu jel ɓe ɓam ni na ngu ku sakal wen yini ɓe ɓam ni, na me ngu so wen yi ni ɓam ni ɓaa tɨ kai ret ya ɗee a kaa ngu ku se ɗe, a cereem ngurum ku kwan ɗa ɗom tɨ a na ret a a kat ɓii ku mop ɗi cin ku ni pe pee retyit yi kwan ɗikɨn tong mi yil ɗe ni. Ɗang pak ngurum mop ku mop ɗi cin nyakas mop ɗi yak mar kɨshak mop ɗi seng leg poshak mop ɗi tangpoo poshak ɓaa ɗom ngurum ku ɗe ma ba a ɗom ngurum ku ɗe muw, ɗaa ɗom a ngu ku ɗe na kɨɗoon mɨ ngurum ku rengni, nu ku katɗang na me yil yi jel ɓi ɓam mop na mop ku <hesitation> mop ɗeng ɓii ɓam mop a iri ngurum ku ka ɗe ret tɨ mu le sɨgkɨmu shi mɨni ti kwanmu mu ɗe ɗi a kaa ngu ɗe ni. Ka kwan se ɗaa ɗom ngu ɗi sat zeen, ɗaa ɗom ngu ɗi sat zeen ɗaa ɗom ngu sat tɨ ɓii ku shi cin ɓe ngu ni cin a ni ɗaa ci ngu dong. Ɓa ɗaa ɗom ngu dong muw yi yi yi dikɨ tong man ɗaa ci ngu ku kat sat tɨ kɨ ɗer se kat kɨ ɗer ɗang ba ngu ni pe muw, daa ci ngu ka ɗe. Ɗa ɗom a ngu ku kat ni tɨ ai ɓa ai kat ni hayow ɓaa hayow, ɗaa ɗom a cereem ngurum ku sese ɗe ni, ngu ɗi sat orr ɓe ngam, ɗa ci ngu ɗong. Kwan ɗaa ɗom ta na ngu ku kaɗang na meyil ɗeng arr ɓe ɗi ɓam mop, kat na me yil dneg wuss ɓe ɗi ɓam mop, kat na meyil deng makaranta ɓi ɓam mop, kat na meyil ɗeng luyen ɓe ɗi ɓam mop, ɗaa ɗom a cereem ngurum ku ɗe ni kuma ɗaa ɗom tɨ a yi kwan ya ɗee a ka ngu ɗe ni a shwan man se.